إسمع ما عليش ما ترقدش بكري او صير إرقد بكري مش تنجم تقوم بكري واسمع وذو كان انتي حتى ترقد بكري وما تنجمش تقوم تنجم تعمر المنجالة اعمر المنجالة والمنجالة اذا كانك ما زادها ما تفيقش من تنوقزها الاول اعمل لها مرتين اعمرها على مرتين.